أول شي تشوفين التعليمات، تتأكدين من قطع الأتات، تركبين الأجزاء- الأجزاء الأساسية مع المسامير، إذ كان في خشب أو وصلات تتبتينها بأدوات تتبيت، تخلصين كل شي خطوة بخطوة عشان تضمنين- تضمنين إنك ركبتيها بشكل صحيح، وهيك بكون الاتات متركب متساوي.